Inyi vandu vakwa marafiki wakwa, haghire vecha, haghire na vavichwa. Haghire vanjirera hovichwa haghira vanjirera kindo kicha. Mira asilimia andu vanjirera kindokicha. Maana marafiki ni- ni fwe binadadamu kwairima kumwiririe kicha mira bado aghekurera uvichwa kwiyo haghire marafiki vanjirera kichaa hagire manjirera kicha mira athilimia andu wee vyanjirera kichaa.